<hesitation> Irke ko- ko kui gnomre nugu len tra bdpo. <hesitation> bougainville disables persons organisation nats tukui teka me nguku rke ko slon masa hominua megen traha kamera man ngo te fund rerulam alame mlo sabla num tra mats makum paplaku. lame lanum balam te luen ma man slo tra katun te yomi ri balam te luenma man slo taren balam tme polse men tra ulen te fund fund reralam tra <noise> mats tsuhana taren i taun rke. nirke ko slon masa homi smenga lame hola sablenma man makum mats tapalna mats makum temne tra senguku. kola hakpa segen nonte masa menguku. Okei te lala pla nuin rke. nirke kue tsitsing hanap egu topsu topsu hingal nonte tsitsing emulam rke kapna balam te kto lole mua man tapla mats tukui teka nokuna te tabin kten mulam rke tra rehena Lame. kolu puts noa segen romana ko tsitsing wuku traha irke lame slon lu ha parpara tunia man slo tra <hesitation> tra mats len mats yomi. ku statin lumi haku kapna bakte arho nigi hapla tinputs nalu senaga tapli tina nate kto woren rke. te ber malam mats tapla a katun emas katsin tuhongo nimi yogana none mas holna kan tsitsing tanen. Te tsitsing noen ba sahaka te ngil enuen kalao ma ka balam te hala nema mats kolto taren bte kolto ruma man slo taren na sahaka te ngileren i han. Te ngilerin a luma tsa tank tsaha paplaku te ngile ren. ba rora man len rke te hala tun hamansa merma manka taren. manka te ngil ngil eren i han. Okei te kpa noen ba lamte <noise> ste mne luna here tnane tabin hol noku ka tsitsing wen tra ka tuhongo wen tra bdpo bougainville disables persons organisation. nirke ko slon masa menig te tsitsing wenguku rke Tra rehena tantu yia lol has ko na mas win puts nasegua nonia <hesitation> makum te tsitsing gaku rke. ah